Yandepuerevaera yaputuu ikavi <noise> ikaviko <hesitation> ñañono yandeve <hesitation> arajai, kiraiyaveko <hesitation> yajata <noise> yaputuu yande tupape jaema kiraiyaveko yakuera yetava vi, esa mbaeti <hesitation> yaputuu kaviyave <noise> ipueretako yanderete ipitu